Mu wa mu ya sɔhiŋi <hesitation> tiɛ, hiŋi i bɛ tiɛ sɔna, hiŋi tiɛ bi, ai fɛe kaŋ a yɛ sɔwa kɛ. Ko bi wa <hesitation> mu mɛ nana siŋna wɛ. Kɛndɛ́feŋ wae ŋge, komu ii ti a sɔna, ii ya bia lɛmu, a wa ya ma a yɛ i sɔ. Mɔ́enu bɔ́nu bɛanu bɛkɛndɛ́feŋnu sɔ́na, kɛ kɛndɛ́feŋ bi nunu ma nu sɔ́. Bɛma anu ya nu bia lɛmu. Ko bi wa wa komu anu ma nu sɔ. Kɛ hiŋi lɔɔii bɛ ya kɛndɛ́feŋ wae sɔna, amu ii bɛ a biana bɛna, a yɛ i sɔ́na wa. ai fɛe nana poŋńn, ai goó na wa i tina. Tiɛ bɛ, ya tie a sɔna. Bɛma tiɛ mu mubɛa ko fɔna. Ya tie tiɛsɔna, sama gbi ya kamae, ya tiɛ mɛ nunu kɛ, i ya nu ke, ii lɔŋfeŋ bɔ́ŋ anu ye. Anui na, anui lɔŋfeŋ bi lɔŋ. Kekɛ kuɛ mɛ nu, ai to na wa anu toɔ. Ii ya nu kɛ lɛmu, ko mu ii ya nu ko lɔŋfeŋ la. Kekɛ kuɛ mɛ nu, ai to na wa anu toɔ. Kekɛ mɛ nu wai ŋge aŋda laaŋde lɔ, i ti pɛ poŋńn, aŋnda kekɛ tɔ mɛ nu wai laŋde, anu gbi nu, anui goó na wai anui na i tina. Kɛmu anui a nu timɔ sɔ́. Kekɛ kuɛ mɛ nu ma, anu ya nu timɔɛnu sɔkɛnu wa. Tée gbi i bɛ anu kɔ́na. Tée gbi, tée gbi, tée gbi, tée gbi. Aŋnda nae i tina, i be anu kpaena. Watiɛnu bɛ nu, hiŋi i bɛ ya makoe mana, tiɛnu na, i yaa nu kpai wa kɛ. Kɛ a bi ma jia kɛ i wa mu i bɛ anu sɔ́na kɛ anu be i sɔa. ɔanui sika i ya. Anu be sikaa i ya. Anui na lɔi mai. Kɛ wati bi wai ŋge, hiŋi i be ya ma koe ma na,i be woa anui na, anui ya feŋ bhii nunu lɔ jao. Ko bi wa ko mu i ya nu kpae ya. Kɛanu be bɔa i mia. Bɛma aŋnda ŋnɛ wɛi ya. Tiɛ bhii nunu, anu ŋnɛe mu wɛ i ya. Ko bi wa ko mu ya nae lɔɔ, anu gbi anu nana wa anu kpiŋn i ma, i bɛ ya makoe mɛ nu mana. Anui kpiŋn ya i ma. Kɛ mu kɛŋdɛfeŋ kɛ nunu pɛ bɛ. Kɛ mu wooe pɛ. Ko mu wooe wai ŋge, ai ko ma i yɔ mɔkɛŋdɛ́ .Wooe wai ko mu i ti a kɔ na te gbi, ai jisii na i ma.ai jisii na a ma, kɛ i wa mɛɛ́, i tɔŋ mɔkɛŋdɛbɛ́na a koa. A be bɔ i mai. I ti kaŋ gbi, ai tia nu I. Kɛmu kɛema mu bɛ la. Woo mu nu kɛanu bɛ koo mɛ nu lɔ. Woo be mu bo wɔmu jakoowɔ. Kɛ woo mu nu kɛ, anu bɛ kooɛɔ, anui to koo bi yɔ anui ta wa kɛ mu jakoowɔ. Te gbi mɛ anu kɔwakɛ lɔŋfen la. Aŋnda tae, mɛ lɔŋfen bɔŋ wakɛ anu ye. Anu ya lɔŋ. Anui kaŋya bɛ lɔŋfen bi ya, anui ya bɔɔ to nu. Anu bɔɛnù pɛ aŋnda nae, anu ya tɔɛ bi, anu a loŋ. Kɛmu tiɛ nu pɛ bɛ. Anui lɔŋfen bii bi anu ya loŋ. Waati mu ŋ bɔa nu wɛ ŋ na Vɛi sɔkɛna, aŋnda tae mu jakooɔ, anu be ŋ fɛ, bɛma ŋ ŋyɔ́mɔɛnu, anui ta wakɛ sɔ́kɛna. Waati bii ŋgae ŋge, ŋmbe wi sɔkɛna. Mɛ tee lɔ kɛŋ la wa. Aŋnda nae mɛ lɔŋfen bɔŋ anu ye, anu ya lɔŋ. Bandaa mu wɛ ŋbɔa nu, ŋna kɛ Vɛ́i, na sɔmɛ kɛ na, aŋnda tai kooɛɔ, anu be ŋ fɛ. Wati lɔŋdɔ wɛ, anu ta, amu ŋ ŋyɔmɔɛŋń be we keŋ la. Kɛ ŋ ŋyɔmɔɛŋń a to nu a fɔ anu ye, a lɔ wo ba be niɛ o. Wo ba a ta. A be nana saana. kaɔmu mɛjɛna, amu a kaɔbi jia nu la. A lɔ kaɔ mɛ mu wo ba ai na na. So wo jɛ a nae, kɛ woa na. Amu wooɛ nu, anu jɛ ya a nu jakooɔnu. Anu ma na lɔ o. kao mu ke ŋ ŋyɔmɔɛŋń a jia anu la, siŋje tee kao mɛ nu lɔ, ŋ ŋyɔmɔɛŋń lɔ kimu te mɛ nu kea, amu anu ta keŋ mɛnu la ŋ kpao na. Woo bi nunu. Kɛŋndɛfeŋnu wa bɛ ko mɛ nu mana. Mɔkeŋndɛ nu ma o. Kɛŋndɛfeŋnu wa bɛ ko mɛ nu ma na. Kɛŋndɛfeŋnu! Anua nu wa bɛ ko mɛ nu ma na.